Moo woo moo loŋ de niŋ i niŋ moo nannaŋ i si a la kuo ňininkaa, se ne paa, ee, a maŋ ňaŋ na ke la siri le palaŋ sekusiyeli. bari duŋ ka a wuluu ňaa ňininkaa, ka a tara ňaa ňininkaa, ka a la edikaasiyoŋo ňininkaa, wo beteyaata le, wo le ňanta ke la parisiko, musoo, a bi naa suo kono le puru ka ite la suo mara ka i diŋolu kuluu. Donku ate fanaŋ ňanta karakiteeroo soto la le. I be wo le ňininkaa la le janniŋ i be a loŋ na.